Lilindraza mampiavaky ñ Nizeria: ñy fivavaha no ñy fombafomba ndrozy aminy ñy fivavaha, fankalazà ndrozy ñy fety aminy ñy silamo no ñy ny krisitianina, manakanjay koa ñy fety noho ñy fiaombe, fety aminy ñy fivavaha, fankalazà ndrozy ñy fety manahaky ñy hidy noho ñy elifitire, manahakan'izay koa ñy fety no ñy kolotsay, fankalazà ndrozy ñy fesitivaly, manaknjay koa ñy fomba aminy ñy fiarahamony ñy fañajà ndrozy ñy ray amandreny.